Gny fafantarako gny fiasan’regny climatiseur regny zao mba hampanintsinintsy an-tragno ao: izy aloha tsy maintsy alefa am'courant izy ra- am'carré carré zay misy anazy. De izy am’zay misy télécommande zay miregle an’le hoe aia le misy an’le mampanintsinintsy aminazy.